Tufuriwǝ wǝǝ, jeece yǝ fǝ lo ŋ fu yurǝ vonuŋ lô yurǝ lo koŋ lǝ̂ wǝǝ, tufuri wǝ́ ǝ lǝ́ǝ fǝ oturu ǝ lǝ fǝ o lo fu oturu wǝ lǝŋ fǝrɨ lǝ̂ yurǝ. Juroŋrǝ wǝǝ, vonuŋ lô yurǝ lǝǝ lɨ amaa laatie wǝǝ, ŋrǝ wǝ́ pǝ lǝ́ǝ fǝ juroŋpipirǝ sa oturu ǝ lǝ fǝ o lo fu laatie lo yurǝ wǝ ke ce wǝ ri ŋlǝ̈ mumuŋyǝ wǝ́ lǝǝ lɨ wǝǝ oturu ǝ lǝ fǝ ǝ lǝ fǝ o lo fu Wǝ lo ɖo o loh ko gʊŋrǝ wǝǝ, ǝ lǝ fǝ lâ kpoe ko wǝǝ ǝ lǝ́ǝ fǝ lô juroŋrǝ. ke re lâ kʊsiɛyǝ ke re lâ faatuwǝ mǝŋ lâ tʊwɛɛwǝ mǝŋ lâ pɔŋnuŋpǝ mǝŋ lô tu ru ŋ tu vo o lo ko e lée ko wǝǝ wǝ́ pǝ la maa mɛŋwǝrɛ pǝ lo ku lǝ̂ ko wǝǝ ve e le wii a la lɛ o nuŋ e re wǝ o tu ru ŋ tu oturu wǝ kpii lǝ̂ rǝ lâ kpoe rǝ. Ǝ vǝ́ a la lɛ lǝ fǝ lä pɔŋpǝ e le kpii lô yurǝ ko wǝǝ ǝ fǝ lô juroŋrǝ ko oturu ǝ lǝ fǝ o lo fu a lǝŋ pa ka yaa e tii rɛ we maa juroŋrǝ amaa faatu amaa kʊsiɛyǝ o koonu mɨ oturu kǝ́ o loh ko lǝ̂ ŋlǝ̈ a la kpaka lö tu ru ŋ tu gaameye vǝ́ o lo ko ru lâ gʊŋrǝ ǝ lǝ́ǝ pǝ e le pe fii a wɛ lö tui kɩɩkɩɩ ǝ fǝ a fɛlɩ. Jirǝ ǝ lǝh tɨ mǝ ŋko ko e re lô otuiyǝ mǝŋkǝsa nyarɨpirǝ lǝŋ tuu lǝ̈. Wǝ loo ɖo o loh ko fɛɛrɛ wǝǝ, o nuŋ ŋ́ nee re tʊwɛ maa apɔŋpǝ o ku mǝ o onuŋ maa juroŋrǝ o ku mǝ otuiye kɨtɨŋkǝ yo kuŋ nyarɩpirǝ kǝto vǝ́ o loh ko gʊŋrǝ wǝǝ ;w lo ɖo ka kpaka ke re lǝ̈ wǝ rǝ ŋ wǝ, a ŋ ka ria lä kɛ la nɛ wǝǝ, mǝŋkɨsa oturu nyarɨpirǝ we lǝŋ tuulǝ̈.